<hesitation> Me deɛ ngyedi sɛ, ɛwɔ sɛ yɛfa nkokɔ sɛ bɛka anomaa abusua no ho. Firi sɛ, yɛhwɛ anomaa biaa ɔwɔ ntakra. Afei nso ɔwɔ atabane a ɔde tu. Ne nane no nso baako wɔ akyire. Na afei mmeɛnsa anaa nnan wɔ animu. A osi dua so a, ɔde nea ɔwɔ akyire no mia dua no mu. Ɔne nea ɔwɔ animu no sɛɔbɛyɛ a ɔmfiri ntɔ. Yɛhwɛ nkokɔ nso a,bɛwɔ saa nnoɔma Yei nyinaa bi. Bɛwɔ ntakra, bɛwɔ atabane a bɛde tu. Nkokɔ bebree tu. Nso bɛntim ntu nkɔ akyire bebree deɛ. Nso bɛtu. Nti sɛ yɛhwɛ saa nneɛmayei a ɔwɔ ntakra ho. Na afei sɛneɛ nnomaa bɛsu no saa ne nkokɔ nso bɛyɛ. <noise> Akokɔ ɔɔkɔda a ɔbɛbɔno. Ɔda sɔre anɔpa nso a, ɔbɛbɔno. Nti wobɛtim afa <noise> akokɔ ne sɛ <noise> bɛka <noise> nnomaa bɛho.